<noise> Eh! Manampy tokoa ny borety amy fitatera enta satria laha mavesatry enta iny, afaky apetraky ambony borety iny avao na anaty borety iny la feheza i la tsy mihetsiketsiky, le batà moramora avao amizay tahon'ny borety iny, i roa. Lafa voabata i roe, atosiky moramora avao borety iny la mandeha, la moramora ny mibata enta iny.